குடும்பம்: சீன மக்களுக்குக் குடும்பம் மிகவும் முக்கியமானது. குடும்ப உறவுகள் பல வருடங்களாக காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன. உணவு: சீன உணவுகள் உலகம் முழுவதும் பிரபலமாக உள்ளன. நூடில்ஸ், டம்ப்ளிங்க்ஸ், பிராணி மற்றும் சோஸ் மிக முக்கியமான உணவுகள். மொழி: சீன மொழி, குறிப்பாக மாண்டரின், உலகின் மிக பெரிய மொழிகளில் ஒன்று. சீன எழுத்து மாறுவேறு முறைகளில் எழுதப்படுகிறது. பாரம்பரிய விழாக்கள் சீன புத்தாண்டு மற்றும் மிட்-ஃபால்ம் விழா போன்ற விழாக்கள் முக்கியமாக கொண்டாடப்படுகின்றன.